A zambuk nəngɔ ja gungi woi nəngɔ ja be nən məu fa bambami dama mə na nən yɨma lɔ bʊrʊn. To mə yɨ wo lɔ bʊrʊni mə maa koyarwagole bambam to nəngɔ nən ten taligo fou a gadanmayo mə mʊ lɔngi, mə mʊ lɔngɔ nəngɔ mə fu ma be fou a gadanmayoi. Wɔ n maa maajigo yəla ja dai dʊʊn ja ni dʊʊn yəla ja nʊngi a təm terawatini tak, yɔ yan maaji fəlen a təm terawatini doho. Maa maaji wo doho joulo kusan taal principal. To nəngɔ ja yəla ja gungi wo tak nəngɔ ja, be nən mə a gombe nəngɔ ja yəla ja tʊngi fa galanga south area office na yi inspecta a wurin maa joulo nyin, maa joulo a la nɔ nəbəl nəngɔ la mə ya maaji gwamnati. To bolatəm lɔdiyani gwam bə nyim nyimi juwa ta fou a kafin bawa, nəngɔ lɔkulangsangi dou nən gwile nən wo a lɔkwila gwi nən a lɔkulakuli, gwi nən a lɔtakulan, lɔbware. Takulabni maa bə yilo woi ja suwa bənle gɔ be bə nyimso nəb juwang. Na ya nya jə nɔɔ bʊgele nən gumblɔ sulli kan jəlale n jəg suwa mɔ mun nɔ yeo we sən nɔ, duk bə gwiwo bə lɔbware gwitinɔ, bə lɔyulme, lɔluba bə gwitəgo har lɔfiyo har sabara mi nən daani a lɔdiya nəl a nyimbi Bɔlatəm fatəlam bənɔ gaba daya bə yɔlale bə gwilole duka daatini gwam nəl a yɔ bwantin bwagi ko koi, bə yɔ fəlen dadiyabni fəlen a lɔ kuwa a balaifi lɔkuwai gla bɔ sule a balaifi yɔ har sabongari duk bə tungani duk bə <hesitation> abi nan <hesitation> kwaa təm shuləbi bə yɔ yɔi wo n gabadaya dʊʊmɔ tubən tungi wo yabɔ ten segan wo bə be jim nən, duk bə bola bolai daatini nən təm dutɔbi gən <hesitation> yɔ har tingno bə lafiyani bə ja kasuwa lafiya ka, tingno gaba daya bə yɔle wo, bə ja kasuwa jinole <hesitation> ga kasuwa bə cham ni duk bə ja kasuwa jinole gaba ɗaya nəngɔ bə mʊrka bə yɨ yɨmo nyo gaba ɗaya. Duk jʊ a ta fou mə maa maajini tʊngi fə juwa ta fou a kwarge gwile nəngən sai, <hesitation> lakun bə kuture n bə bwangal kumtir <hesitation> bə gwenti duk n yɔn bola bolai n maa maaji wo. Bə garu fəlen a nyuwar bə <hesitation> gilengitu, nyuwar bə jesu bə heme gaba daya bə bola yɔ mala maaji wo ƴɔ maana maajiwo daatini gəm kab təm lungudatini har jəbɔ təm mwanetini lɔ mwane bə yɔ yɔi wo mwana. <noise> Gwi wo daga mwana sai dungaje, sai tare yɔ maana maaji wo gaba ɗaya duk daatini nəl <hesitation> bə bare ni, bə lɔja duka mi nən daani nəl a yɔbɔ woi. Bə yɔ nəla bola duk gaba ɗaya kai nəla <hesitation> bola bə yɔ bə mana maaji duk mi nən daani fa daani bə nyimbi. Bə yɔle har fəlen a filiya bə yɔle wo har bangunji nan bə yɔle gaba ɗaya yabɔ jaja kasuwa jino yəla bə be. Nan biliri ma bə yɔle duk bə tal tanglan duka <hesitation> mi daani nəla gun yɔlabɔ wo bə bola bə bola bə bola daatino dʊʊl duk daatini a dʊʊl sosai mʊgɔ lɔtwangiini bə yɔ yɔi wo gwam ga duka lokacigɔ yaya mi maam maajile lɔtwangi yabɔ yɨyɨ wo gaba ɗaya. Kai nəl a bola təm fa. Bola bə doufou doufou doufou, mana maaji gaba ɗaya wu nəl kənkɔni gaba daya ko a fe ja nyim nəl duk gaba ɗaya kulani, futuki, can bə dɔng, reme <hesitation> bə bangu, nəl yɔ bola bolai kab daatini bə nyimala ji bə nyimala ji nən nəb gən duk Mi nən daani nəl a bolabɔ woi <noise> bola gaba ɗaya yɨm nyo win swari dadiyabɔ jəbɔ <hesitation> nəngɔ bə mʊr tangale wajani bə mʊr gaba daya bə subəmi ko təm nəbnemini maa duka kumoni bə yɔ yɔi wo nəngɔ nəla yɨ wo bə kokoi gwam <hesitation> mi nən daani nəla bola bɔ woi. Nəla bola gaba ɗaya bə yɔ bə bola bə dou fou bə dou fou bə dou fou koo har kənkɔni bə yɨ yɨ ləmle to wɔ duniyagɔ laa kala lɔyulini har bə wange bə yiri duka nəla yɔyɔ wo gwam kaltin nəla yɔ wo, bule nəla yɔ wo har awak yɔ nə bwa aure wo <hesitation> can cikin awak nə bwa aure wo gaba ɗaya. Awak kamo nəla yɔyɔi wo dogon ruwa mana kaman lɔ ma. <hesitation> Har fatəm mə nəngən wo dogon ruwa ni gəm mi nən daani nəl a yɔ woi bə bakasi nəl yɔ bola bolai gwam təm terawatin bə yɨyɨ wo mʊgɔ tera gaba ɗaya duk bo dadin kowa n kodom duka kasuwa, gələng kasuwa be bə jaja kasuwa jino kodam wane kasuwa jino bə jaja. Bə lubo can bə yɔyɔi wo kab mi nən daani nəl yɔbɔ woi, gombe ni har bə susui kam daatino. <noise> Nəla bɔlatəm fa bə nyim təmə gaba ɗaya ko fe nəla yɔ a bwangtin a bwangtin a bwantin gaba ɗaya bə yɔ bə bola duka mi daani nəl a nyimbɔ fou a tangale waja gəmi. Nəb nɛmni a dou bɔ yim fii duk nəngɔ bə mʊr bə subəm nyo bənɔ ji, mi nən daani nəl suwagɔ nəl ai nyimbɔ daatini gəmi. Duka <hesitation> jʊ nəl n nəl daa yɨm fa bambam kənkɔni bambam nəngɔ daagɔ dʊʊm bənɔ ka twamo ba bola woi, fɔlɔ lɔdiya gun a be yɨɨ fou. Daa yɨm dadiyab dagən, <hesitation> bambam dunɔ, dunɔ ja dunɔ gɔ bam bam dam gə tali təm, bambam ni tali təm. Dam nə bambam nyo nəngɔ ja dunɔgɔ bambam daa dadiyabɔ dangən dʊʊm dadiyabɔ a ya fɔlɔn jinɔ wo tun dangəni fɔlɔnɔ də gun, wo amma na be ba gɔ ywa kəmən təm gəmɔ. Nən fɔlɔ lɔdiya be ba yɨ fəi ja nadagən mai unguwai. To nyim din fou har dwiyen bɔ nyim bənɔ wab <hesitation> saboda yɨni yɨ damai.